oyiro oma dɛmu yan bera cruru we wa'a a cunuwo mana o dimiyan yan <hesitation> oyiro oma dɛmu ba hanan manalaman nɛ bawa wa'a <hesitation> ba worobora nɛ bawa wa'a mazian tua mimi bayan we wa'a awe se ni cozo plasi zuto'o ma muyan manɛ a'o chomage ademi wa muma nɛ a hanan bara nɛya tawe ami yanan aba mi demi ɲu amina hanan tomu'a benɛ mubɛ suani tomu bɛ suani to'o societe tawe a ɛsi a lea oro betuan mimini ɛtian mu se miba aba wa'amu aba vunumu wa'anu na ho guvɛrnernan wian tawe awemu aba interdit mubera tuan wa'anu na